Ny paikadin'ny rameva mba ahafahany mivelona any an-tany efitra dia mampiasa ny volovolony igny izy mba hiarovany amin'ny masoandro, dia ny taviny amin'ny trafony iny koa afaka avadikany rano ka na dia tsy misotro rano aza izy dia velona fa- fehizay.